Alura le tartarughe a sun dë bestie abastansa preistoriche e al an al an 'na specie dë guscio ën sima e a vivu a ie cule li ch'a vivu ën l'acua, a ie cule li ch'a vivu ën la sabia, a ie cui li d'la tera, a ie ën poch tüta sorta e a sun lente da mat, però a vivu bin bin a lunch, a vivu për 'na bela vita